أفضل إن تكون عندي القدرة على التحكم في أحلامي علشان ما يهمني أحلام الناس كيف تفكر إيش تتمنى، يهمني نفسي وكيف أحقق الأشياء اللي أحلم فيها أتمنى إني أقدر أتحكم فيها وإني أحققها بشكل أفضل ما يكون وبشكل أفضل من اللي أتخيله في دماغي.